<hesitation> أنا أني ممتازة جدا في السباحة <hesitation> نجدر نطفو نطفو على سطح الماية بسهولة، أما في العاصفة البحرية لا لا الموضوع صعب شوية، ضروري لازم إحترافية أكتر وتكون متعلم كيف تركب على الموجة لأن هذا الأمر خطير يبيله ناس هكي شوية أكثر تعلما ولإنسان أكتر حذرا، الحاجات هذي ما في متنفعش فيها الشجاعة.